Pet bharane aur santoshajanak salaad banaane ke lie aap neimnlikhit samagre ka upayog kar sake. Kaale chhole chane: yeh protein aur fiber ka achchha strot hoat hain. Joo pet ko jaldee bharata hai. Kachi sabjee jaise tamaatar kheera shimala mirch, gaajar, aur palak jo vitaamin aur minarals se bharapur hote hain. Avocado isame ache fatas hote hain. Jo pet ko lambe samay tak bhara rakhate hain. Ubale hue ande protein ka acha strot hote hain. Jo salaad ko aur adhik santoshjanak banate hai. Makkhan naveen ya moongfali. Yah ache fatas aur proteen ka achchha strot hoat hai. Lahasun nimboo ka ras aur jaitun ka tel taajagee aur svaad dene ke lie hai, thoda sa namak.